Pёlí biyáay, pёlí kapύul, pёlí pibёrind, pёlí kaweet, pёlí pёwёbёl, pёlí mёngur, pёlí bёwiţёs, pёlí mandúunk, pёlí manfuţar, pёlí pёpёn ucáak, pёlí mёnkitёrá.